Okay oo ko region yetu ya oshikoto o- okowambo. ndele ondi hole omuthigululwakalo gwetu gwaawambo koshikoto ho. Sho nda putuka na meme gwandje megumbo. ethimbo twa putuka na meme gwandje kegumbo nethimbo paife ndili ngeyi ohandi yuulukwa unene ngeno oku kala nda shuna kethimbo ndiya sho kwali ndishi sho ndili na meme gwandje. Shaashi iinima ayohe kwali hatu li. okwali hatu li tatu longo mepya. Okwali hatu li tatu longo o mahangu. o mahangu taga ke tu pa uusila tulye iithi iimbombo. Okwali hatu hupu okulya omahini. tatu kanda oongombe megumbo. okwali hatu hupu okulya omakunde omatalala nomakukutu. Omakunde omatalala ohatu ga li pethimbo lyago. ngele tuli tuli pokufu. nomakukutu ohatu ge lya ethimbo iinima ya kukuta. Ohatu hupu natango nawa shaashi okwali hatu li nomapungu omakukuta hatu kutha mo- hatu kutha ga longo ngaashi o mahangu etatu ga kukutike. tatu ga kaleke naana geli pokuma puli nawa. itaaga kwatwa kuupuka. okwali nee natango hatu vulu oku ga longitha tu ninge uusila woshithi woshimbombo. Otatu okuna iiyimati oyindji yopaunshitwe ngaashi oondunga. oompundi dhili mo- mo- moluhwa moma momankolo getu mono Natango omuna natango o- o- ohatu vulu natango noku noku yahamo nuudhila wumwe. wuli natango momankolo getu mono. Otwa kala hatu nu omeya getu guunshitwe hatu ga kutha momithima. Kakwali hatu mono naana uudhigu ngaashi pethimbo lyopaife. Okuna iiyimati oyindji. okuna noongehu kwali hatu hatu li nawa megumbo mu meme gwandje mo. Okwali nee enapo epya limwe lili po- ponto kaalishi ndi lyomegumbo. ndele epya okwali hali ningi omatanga. omatanga gamwe kwali hatu ga ithana tatu ti o- omatanga gamwe hatu ithana taku tiwa ohagazi oontanga dhokalinko dhokalinkondo dhokalinkoti. osho ngaa shili nga. ndele shampa waaadha twa ningilwa oontanga dhoka ku meme tatuli noondunga. oshinima kwali hashi hashi ha. oshinima kwali hashi hashi shata. hashitu pe naana lela. ndele ngele owuuvu na meme goye ta teleke okalinkondi hono siku nndyono aaye. naampa wuli ashike owushi owuna oku kala wa- wa- wa wuna wu shishi kutya omo wuli megumbo meme oye sho ta teleke opo wu vule oku kala wa lya shaashi owa tila oku kala wa manenwapo. Okutya ashike koshkoto okuna iikulya yoshiwambo iiwanawa Ndee ohandi yuulukwa onkalo ndjoka nda kala na meme gwandje kegumbo ndjo. Shaashi ethimbo limwe. ethimbo sho nda ka koka nee nda ka zako ndeya kooskola. iinima yimwe otoyi loloka shaashi iinima inoyiika. iikulya inoyiika. Ndee nando opaife ngeyi otwaadha tandi pula kutya aaye meme tuminandje oonyandi. Meme tuminaandje oondunga. Meme tumiinandje ohandi tumu nuunona nokuli wu ka konge iinima yimwe hayi ningwa ko- ko- ko- kiihwa haku tiwa oshigolo anuwa omaka. iinima ayihe mbyoka ondiyi hole. Unene shampa waadha ndili metegelelo ihandi li iinima yoshingolo. ndee ohandili unene iinima yoshiwambo oyo ashike ndi hole. aluhe oyo ike ndihole. ndi wete kutya mutu okwali unene ndi yihole pethimbo lyetameko lyandje, pethimbo lyeputuko lyandje.